Biasa yang fangato nyao ge, kalo ene yo mabubu nege ene yo gatebe sema nyao yang ene mau oyo ene nyao maregu yang oyo ene, angge ene yo sorade ene ma bubu ge te nyao, misalnya nyao oi, nyao uhi